थर्ममिटरके खास काम कह्लेके हम्मर शरीरके तापक्रम पत्ता लगैना हे। हम्मर शरिरके तापक्रम कत्रा हे हम्मर शरीरमे जुडी है की नाई है कहिके पत्ता लगैता थर्ममिटर। अब थर्ममिटर हाम्रे कैसे कर्के प्रयोग कर्ती कह्लेसे सुरुमेते थर्ममिटर लहती तौके ओह्के सफा कर्के हम्मर मुहके जिभके तरे अथवा हम्मर कखरीक् तरे दबाके ओह्के थोरिक देर रहन दह्ती। तौके एक मिनेट होईल अथवा पच्चास साठ सेकेन्ड तक्का अस्रा दिख्तीकी हम्मर शरीरके तापक्रम <hesitation> बढत् हे की का होइत् तौके थोरिक देर पाछे थर्ममिटर अप्निही जानकारी बाजके जानकारी दह्ता। तौके हाम्रे ओह्के निकर्ती तौके दिख्ती हम्मर शरिरके तापक्रम कत्रा हे कहिके। यी ऐसे कर्के चाई हाम्रे थर्ममिटरके प्रयोग कर्ती।